Jaramueva teta Malasia jeevape yave jokpe ñavaeta salsa jembosivae, jeevae, jarevi tai vae jokope yauta gindandilla ndive jaeramiñovi ñavaetavi supe fideo iyu vae kaovireta ndie jare jokuae so gueru kusi soo oyeapevae <noise> oimevi sopa ndie yauvae <noise> ani jukurai otiniño yau yaitivi pipe salsa soya